Che ngud xlye o re jwa'n nlirzyn men, par jwa'men, ee- menka' ndowii nen xeni'ay, chele nguy tos'za nerla jwa'na jwa'men ochokuan ndoyoza' pues yubii', reothey xiga' porke nzo rola jwa'na nxeka', nxekaa' thi esman onxeka' masra' thi esman narol per xiaga' niay.